<hesitation> Sady tiàko mitendry gitara tiàko a mitendry piano a, <hesitation> le gitara longany a raha ohatra zany hoe misy gitara le sy mandeha courant de misy gitara mandeha courant fa raha ohatra zany ohatra hoe amin'ny tany lavitra de hoe le mihirahira iny a de gitara tena tiàko, de nefa ndreka tiavako piano a raha ohatra hoe sendra any am-piangonana na hoe misy raraham-pianakaviana de mba mitendry piano.